Marafiki ghakwa yategemea mru kule vulethengene kuya kana vuthoirene kiwango gani angiu vatofautiene haghire vuthomie ya kuvoka mpaka ya thaba haghire futhomie thekondari haghire futhomie ashira ho, haghire vuthengene chuo lakini marafiki vengi chaghamba ku iwe ku mkali iwe kucherera fo vengi vaghamba ku iwe ku mruu akakovona kui aghamba kuure petha mnu kila mru akyareara kwa mtathamo wakwe vengi vachighamba inyi thichirera nyi